Jää la kú jy mý jmý’ la jy jý mi too, la ký jy my tó’ jy, mý ta ekie’ náá’ jy my boluu’ e kió kiera ru’ dse kiää e re fáá’ra jö e jia’ táá’ ñó’ e huí’ dsa kiää kie’ kió ‘ña jmýý fɇ’ ró’ i e táá’ ñó’ refri dse kiää ká’ kö hmý giaa ro’ jöba re lɇ ju dsóó re fáá’ ra jö e re tⱥ’ra ñó’ ji guí’.